Pe äj wina wina' witpa'ti't äj janta'ji'nhtumä o äj antzi'ji'nhtumä, äj antzi'i nyäwitpa't'ijna ma'ijna ordeñatzäki', jenä't'ijna manhpa y äj janta'i tambien nyanhpa't'ijna kayuji'nhtumä, wakasji'nhtumä wa't manh unhnäkmajkäyajä, nta't na'tzpa'ijna wakas, solamente ka kojnyo'tipä si por que yomo'tzyete y este äjtyät wijtutä campo'ojmä, äj näwijtu't azadón, äj näwijtu't matzyet, ät käpyaju'tzi, ät manhu't, yojsu't akstäjkojmä, mojko kä'ajku'ojmä, donde quiera yosu'tzi, winapä winapä, yäti'ajtyze nta't manhpa nijuwä, pero wina' si wijtu't donde quiera wakasji'nhtumä, kayuji'nhtumä, äj antzi ma'ij ordeñatzäki las cuatro de la mañana nantät manh äjtyät, ät ät kostaka't jana jana nu'stäk, jana nitiyä, yak jujtzye paka'k, jejtzye't'ijna manhpa, jejtzye't'ijna anhmanhtäjpa por que äj janta'i nyä kip'patä't'ijna, wyejna'tzyäpyatä wa'kutyät manhu jut'tya'mtä wa'ku manhu'ijna, minke'tatä't jinhä mi't ntzäki mi't ntzäki quesu de sal y jenä näntä't manh käpyajke' äj onhko'ji'nhtumä jejtzyetä't'ijna witpa.